Yëbë dun wyabjyë yajtëbyë jue yë dun nebya dun wyëdytyë ko'ots nebia yë yë mëjk tsë'ëy myat'spë po'o nyaj po'o ajpyë ejt's yë nebya jadun tsë'ëy këxë myawyëdytyë kyuwi'ijt's naxë kyujudu'uj naxë ma myayën tsë'ëy mëdë yë dun chi'id a'ax ko'ots a'ax yë wyëdytyë jadun a'ax yë nyëx nygo'ox nychiky awi'in a'ax tsu'uk a'axtay mëdybë dun tsu'uk mat'sam yë më yë du u'ukpë tu'u t'su'um a'ax yamanajpë në ko'o je dun je a'ax dun i'ix pën jedun yaj tejkuenda ajpë jë u'uk jadun je dun ityë kuenda ajpë yë ko'ots jadun a'ax dun yamanatyë këxë a'ax jaya'ay pa'a ojyë.